Mizaha filma vaovao in̈y bôka no ten̈a tsara ai. Fa araiky taloha in̈y mety efa maha empaka an-ten̈a. Fa araiky vaovao iny mety ten̈a tsara. Amin’in̈y baka an̈ao mba mahitra a, in̈ô koa ma seria hafa vaovao ô. Amy zen̈y kà <hesitation> mba rokian̈a amin’in̈y zen̈y sain- jerin-ten̈a avô. Fa araiky vô araiky taloha bôka fa hain’olo jiàby raha andeha bôkeo raha fa hain̈ao.